اه شوف اذا يعني تريد شوية تصير احسن انه تحسن اسلوبك بالكتابة اه لازم تقره هواي يعني شكد متكدر اقره كتب واقره كتب منوعة لا يعني لا بس قسم معين اقره نفسي اقره ديني اقره اجتماعي طبي همينه وحاول تقره هم قواعد اللغة العربية همينه شوية يعني تساعدك انه من تجي تكتب تكون مسيطر اكثر وشوف يعني عليوتيوب مرات اكو اشياء تساعد ليش لا اكو دورات تساعد واحد ليش يعني انه يكول ما اكدر وما اكدر بالعكس حاول واني متاكدة راح يتحسن اسلوبك بالكتابة اذا استمريت